Hee bima ngolini btíiti ma beg nge ruŋ daaji biñaŋ, bég bàgí gyíŧi binbol bógi. Bisgoo, agí yíŧi uwooye, nda aŧoorna, ngi Haala yaa mteeg biindi ma gaaj umada amadana núma. Bég nge daaji biñaŋ, ndi ingoli wil, mtíiti beg ba ntata gole. Nmada gole jato, atonɓa, sangadame, bég húri yaa, bigolla bég ndi biŧagna de bég madana haba. Han gantí síŋ wo nda ata amentale, ndi halaa ggaaj nda adíŋna, anhabna.